Niasa mafy ianao tato ho ato. Na andro na alina dia <hesitation> nifofotra teo foana. Marina fa tena tianao ny asa, saingy <hesitation> mila tsinjovina ihany koa ny fahasalamana satria ny aina tsy ananam-piry. Koa tsara raha mba miomana kely <hesitation> haka fialantsasatra ianao rehefa vita io asa iray io. Mba mihataka mihitsy ny tanàna. Hialana koa amin'ny rivotra maloton'ny renivohitra e! Ohatra hoe <hesitation> mandeha maka rivotra <hesitation> any amoron-dranmasina any. Tsy mieritreritra asa aman-draharaha. Na dia andro vitsy monja aza dia ampy. Fa tsy voatery ho <hesitation> am-bolana akory. Raha tsy te-ho any amoron-dranomasina koa anefa an, dia maro ireo valan-javaboary <hesitation> azo anaovana zahavoary avy ato anatiny ihany.